L'ugna di li jìdita si tàgghianu cu lu tagghia ugna, ca è na specia di pinzetta cu dui lami ca tàgghianu na vota ca si strinci di lu mànicu. Pi tagghiari l'ugna correttamenti è necessariu nun jiri troppu vicinu a la carni e tagghiari sulu la parti d'ugnu ca nesci fora. Si si tagghia vicinu la carni, l’ugnu si po ncarnari e chissu è dulurusu. È sempri cunsigghiatu lassari tanticchiedda di ugnu ca nesci.